In kuka kanuxe chi nu tuu kuka manii kintasaraña xiniña ovre ntokoña o kajichiña o ntekuakoyo jiña suni ntakayo kajatniñuyo kuka sava ki kotovayoo.